Sèè mùŋ woà mààŋ muŋ banè manɛ̀ŋ miiŋ hàa wèè maŋ go nàŋ pɔɔ̀, manɛ̀ŋ miiŋ kinɛiŋ mùŋ naŋ yɛi nɔŋ nyȧȧŋ dèè le, mùŋ donàŋ miŋ gbìɛ̀ŋ ke fòìɛ sùà, ke fòìɛ sùà kuŋ mùŋ gbìɛ̀ŋ miìŋ, tiŋ nàŋ nyɛnɛŋ maŋ naàŋ pɔɔ̀, è jùȧ.